सीलिंग फॅन लावपाक सगळ्यान पयली ह्या बगून घेयात की ब्रेकर बॉक्स कडेन लाइट बंद आसां काए ना त, मगेरी सीलिंग जॉइंट चो शोध घेयात आनि जार गरज आसां जाल्यारात सीलिंग फॅन ब्रेस घालत। जंक्शन बॉक्स कडेन माउंटिंग ब्रॅकेट घालत। रंग बगून वायर्स कनेक्ट करत आनि शेवटाक सगळां बंद करून फॅन सारको चलता जाल्यार बगून घेयात।